افضل اطمش على فلم ابحدي، على انو اتغدى ابحدي - لان الاكل دائما حلاتو باللمي، اللميي ، الدست الكبيغ ، مع الاهل ، مع صديق ، ما طيبي اكل ابحدي ، مايكون عندي مشتهاه للاكل اصلا، بس الفلم اطيق اطمش علينو ابحدي كلش عادي